<noise> साइकिल हम्मर एक मुख सबारि साधान हे । साइकिल हम्मर यात्रा एगदम सुगम सफल करैता । साइकिलके मुख्य भागके बात करबो या बनाटेके बात करबो तौ साइकिलमे हिन्डल, टायर, रिम, पैडल, गद्दि, कैंचि, ब्रेक, चैन, केरियल, धुरा, स्टेन्ड, टायर, टुप आदि मिलके बन रहता । साइकिलमे यि सक्कु चिझ जोडके साइकिल बनता आउर हमरे यहके चलैति आउर एक जगह ति औरे जगह बढियाति पुग सकत होइ । साइकिल हम्मर गाउँघरके सबति बढिया साधान हे एक जगह ति औरे जगह जाइक तेहना उहिमारे साइकल हम्मर तेहना बहु उपयोगौ चिझ फे है ।